<noise> ngom toma tidore re, ngone na adat gena sema salai jin, tajibesi, baramasueng, kololi kie, joko uku, sedaba leso bada. <noise>